Alura la matita al e 'na matita dë bosch, al a tüta sua cüvertüra dë bosch e ëndrinta al a ün'anima dë grafite ch'al e ën material ën material ch'a s'tröva ën le pere e praticament ti te scrive cun sta grafite, la grafite a lasa so segn e a resta fora la scritüra e a resta a resta parei